कॉफी और चाय दोनो तरल पदार्थ होय चीये दूंनो। के काम होय की हमरा के तरोताजा रखे बढ़िया। रखे अगर हमरा से पूछे कि हमरा चाय आऊर। कॉफी में कौन पसंद छीये त हमरा चाय अच्छा लगे छे। काहे की जे बात चाय में आहे ओ काफी में नही सके छे।